Nda dlamu zəba aa vəda tən, zəbau dlamən gara bəlan jiirre, zəba kuma ja kəma naa karak zəbau sosai don ja ɓandu wana zəbau təni tən da gusku gafa ɗawa lalle, ja təka fama naa mana ii riwu, ja vəyi au, ja dərri, ja yayi ɗayi gaaɗa wuza akurna amzhara, ja ɗalmi jo shimkapa akurrna ja ɗalmi gwadanu ja kauyi ja dlamu taceto kaamu gu, dək ɗaaya jada yaya garai ja dlamu naa tawanke tən gafa lalle ja təka fama sən. To dəviɗ alamis gafa lalle gu se ja dlamu naa dləgwan, ja rab'i naa dləgwan ja nda ziji naa tliwi gu naa tamanke naa tamanke. To ma ndancu sənaasən ii riwu, to ja bari nda naaye naa apta riduwa nda naayi na apto riduwa karpe kwan dlamən gala kə dəviɗ tənu kə dəgigəɗa se nda tamtli naa ngezi, nda tamtli sənasən to nda ɓanji sukta sənasəni nda mpa naa dləgwan daaɓa iiɗa aka ye sənasən ye nda ɗalmu naagwadanu nda dərrɗe du. Dləgman sənaasən aa ɗa aka, sənaasən gu ye nda təka suktau kwaayak shiwin shiwin, su aa sukta siimu su aa suktau, sannan amaatu gu jigaɓ dayi nakshi ii gudu vakin akurana, akshi ye aa viya gwadam aa mpi dawai ii ɗa akan nda viya shinkapa nda piwu ii kunu, nda tamtla ɗaayi, daami zəbagyin garan akshi aa tamtla akurrna, iiri tiwu ye ndampi daami shinkapa nda təkau, ndau jigaɓ aa gmate, nadan jigaɓ aa bəna gaola aaramai naa dləgman ye atu ye aa baaka. To ja kəma karak mana tən sosai don tiiye naa wana mii aa dlamau Ji dəgigəɗa kə alamis jumma'a tənu nda daamu naa tanke, ɗa tlanun gara, tamas zəba kuma kuma nda namu maa kar guuma ke pəɗəki to kaapən guuma kə pəɗək tən tamke mi ja dlame kunu kmaptari tamas zəba tənu, ja dlamu naa atu sam nda cacpi du, nda sənaasən cacpu du, ndak akurrna muzu dui nda shimkapa benu du, dək jaji akshi ii kunu be marmamin nda mpi du gaza nda zaaga, gaskiya ndau de kəma karak sosai. Akshi tsammantu maa kashi aa bi bikta tən ii ii lokaci mii maku tən bai amman kaakasku naa iko gara nda damu du giɗ ii lakutu tən. Nda de tənu wate tiye aa parrɗai tiye aa parrɗai, wana dlamən gara bəlan wana dlamən gara bəlan. Ndak wanau se nda dlame ja usaako usaako kun naa wana usaako usaako naa wana soden usaakon kun naa wana kwa dlamu naa ƙoƙari. Tən ƙarpe kwan nda tle nda ɗa mana nda nai nda damu naa wana tas ɗa da tlanun gara. To gaskiya nda kəmu kaarak sosoi lokaci zəba tən amman kapa naa ndaama de dlamu gwanintak shi ii riimu da bari bik masa saabul ii amatau gaaɗa ƙoƙari mii nda dlamu iiɗa wana tən. Nda dlamu sosai wana ne iya wana. Nda dlamu kuma wana naa mi de daku bai tamanke kuma vərən gara kuma gaskiya bəna dək dlamun gara bəlan kuma dlaman gara karak, tiye kəma naa kara Aci babu buku aɗa gərin ngum gaskiya se godiya ii amatau godoti amatau sosai sosai naa wana mii nda dlami ci. Aci təfein sai usaako nda dlame ja usanko naa wana, usaako naa wana Nda ɗalmi du nda damu du dan da taushi naa zəba nda godoti kaakasku, wana dlamun gara bəlan, ndan naa gorro zəba wate nda ɓəri gudu vakin daaci nda ɓari gudu vakin daaci nda ɓarin nda cacpi saasaɗ nda nda damu naa tawas jəba tən mate nda cacpi saasaɗ nda damu du se nda ivu ndak daami abən afa. Nda mpa afa niya nda təka gara, nda dlam abən masarrmi nda dlan alale, nda vəyi naa riduwa, ndaji naa mar kaɗe, nda de nakshi nda alale aa tamatal alale aa tausau, nda mpi daawai shar mpa naa daami shar, ndak dlegwam gambaram mpa naa dami dləgwan gambaram pa naa riiduwar shi iiɗa aka, pa naa manja naa karren dləgwanshi magakshi naa tamke. Nda deu kapən nda yi dirwarri tiye damu naa kəri, nda alale dlamu dui ndak abən dlamu dui tiye dlamu naa kəri dlamun gara. To daaci nda dlamu salla duuwarr tənu nda katai tiye da ci abən. Amma gaskiya gato nda dlamu murrna sosai iiri zə ba tənui nda dlamu kuna tiye kəma naa karak bəki təni nda dama tu sosai sosai tiye ntutu da iki bəki tən, su nda ramu maa nda dlamu naa iyu bii nən <hesitation> gafa ka ri tən nən da ika be, ai gafo nda dlamu be iiri tən tən tiye kəma naa karak gara, am da naa rimu ma da na ikau. "Na ri kaa rimu bai nda dlamu naa kəm bai.” Nda bari ci laabarr gun ka ramu maa ciye aida nda dlamu naa ci ke kaakasku ne nupatu nda dlamau naa ci bai. Amma nda kəma karak zəba tən sosai jiirre, don nda dlamu mana ne iya wana, kuma be nda buƙa ndan ciɗa ii lokaci mii akshi ancu tən bana atu ii lokaci gu nda dlamu naa taman ke nda bi naa atuiaashira da cimən gara <noise>